Ewoodi paɗe buute, e woodi paɗe rooba, e woodi paɗe lare, e woodi sorne, e woodi suureeje, e woodi paɗe ngesa, e woodi paɗe suudu, e woodi paɓaɗɗe ngesa, paɗe ɗe suudu, paɗe ɗe lootorɗe.